ñy hahazoako antoky fa ampy soa proteiny aminy ñy hany jaboeko tsy misy hena ñy fifiliako ñy loharanony ñy proteiny ampy soa, manahaky ñy fihinanako voanjobory ñy fihinana lojy ñy fihinana tsaramaso, manahaky anizay ñy fampifangaroako ñy loharanony proteiny maro karazany.